Injo punna rie garring pada ngkua maingki dappo ri motoro na loko-loko caddija, ilena njo biasa nipake nisapui i birinna injo loko a betadin, kan injo pole sangga betadinji ilena, rie to injo nikuangang minyak batu, <noise> minyak gosok, rie to pole minyak jarang, minyak juku, minyak cengkeh, tania pole njo ngkua sangka injoji nu minya-minya nu kulle risapuang ri birinna loko a, kulle to injo pole tawwa anginung ile, ilena injo e paracetamolmi injo todo ilena, <hesitation> amosilin to pole njo pole sibuangang, mingka riekkija injo kusaring pole ilena maraeng, mingka tala kussemi ngkua apai arenna, injo pole anua ile nu bansa minya-minya a nipakei punna sampang ta elei nialle nisapui injo loko-lokoa birinna, nipake sampang ta karahie i, mingka biasana to pole rie tau iya tania napake pakua injo sumpae a ngkua ele sore, ia napakei sampang rie mai nasaring parri-parrisina, injo pole nikuanga minyak jarang, langakrami uppanna kah langkarami injo mae rie kutte tau ammakei. Ile nu bansaia injo nikua minyak-minyak sinungka na injo rie ri kuangang <hesitation> ile betadine, mingka punna injo nu rikuanganga loko-loko nu sanna iya, biasanna paranna tau lampa mami di rumah sakit a, kah kunjo to isse langsung na atasi dattoroa, kunju mae ri jait i kah atau langsungi ritangani dengan apanjo arenna di oprasi i.